<hesitation> Ko mahakasika interrupteur ndraiky ai, <hesitation> izy ampifandraisigny amina fil- fil le a misy courant, de interrupteur misy partie aroa, <hesitation> misy leha famelomagna agnanjy, zegny oe kitihigna kô fa amelogna jiro, de misy ndraiky le famonoagnananjy kitihigna kô fa hamono jiro.